أختار أكون رياضية مشهورة لأني أحب رياضة الجري جداً جداً، وأنا صغيرة كنت أحب الجري مع صحباتي وألعب معهم، الفن بالنسبة لي شي مهم والرسم خصوصاً في الفن والغناء، أعتقد إن الفن كلمة شاملة كلمة تشمل الغناء والموسيقى والتمثيل والرسم وكل شي، بس أنا أختار أكون رياضية عشان الرياضة أهم، وعشان أحب رياضة الجري كثير ودي أحقق فيها بطولات يعني.